Mi ò visciuo à Zena e à Barçeloña, e ghe son stæta 25 anni à Zena e oua l'é dex'anni che staggo à Barçeloña. No sò dî quæ a l'é a mæ çittæ, à parte che no me l'ei domandou, de fæto ghe m'ò doe, son unna persoña ch'a l'à doe çittæ.